Ithwe thuka thukatsuka tsukana erihera ebyalya byethu thukabihera thukatsuka bwalima eririma rikaryabiriwana then neryu ithwatheka mwebirimwa nuko ekyirimwa ekyikalwa omo kyekyikiwana kandi ikyamwahulhulhaku ebyalya ebiwene. Nuku then neryu imwathunga ebyalya binene